ayuzmdau əbdiyu ma vayan əmdak vayam ga bade, vayan kak ga bade, vayan azu sasək patan azu tallam duno talakci vayan, zmdan ukutəna vayan bemben jlawaga dan emdam akunuɗa akchi fudu, nə takəma dukhana akun na azu, atəmanko yawu mazarən, taman azu atu yawu gwaman, jluguman azu atu'yawu jlugumon. To əmdono kan maduwa. koro wa vəri pataye dəng jakeka an irin bembe chapəntəkchi. Təna benben chapantu akun, atəmanko dəre kaduwan, dane ayin, nene kaduwan dane ayim benben chapantu təman, gapagzam ne ganamən. Akchəmdoye chapantu taman. Bembe chapəntu əktlan gasken, kadanan, akchəmdo ye chapəntu aktlan. Kəma kadau no nabe. benben chapəntu jlugumon sai kənyərən, atəmanko chapəntu zmdono bembe əmdan kidagakchi ankalan ga rada, daran-daran adatkəkchəm ko adak məsəlmiyakwen yaye. sai koro bembe aa karakakan bembe sasak patan bembe a bara. bembe ɓarago atəmanko na gəfayee dusku, bena abarano baran atu manko abara nanuwan yaye atu akən minan, ako minan bembe asga. Atu mabaran, minan, urakən, garan, dəlan neŋ patən, aa katajlaren. Akchi əmduwa tala barago. Masanan, badalan akci emduno talaci akciyee zubakci gade, əmdono bembe na bara. Amma bembe gari dəkka asga, sasaŋ gari asga, keema umson gayauna nabe gayauna no achi kaɗakchi tala, sai beebe a duwa atəmanko ənsan, znsan achiye gari a duwa, akchi sərən de agdaman, beebe paɗɗada a kukchi, agzanən azu ənjan mugba nenjan əngachənən, bin tala asgarakchi fudu ya sai waɗahukchi kunu akchumdo bebe nuno dəkkakchi sasəs patan koro vayan, Amma bembe kadaƙchi ankalən, gə kuzkuzitu benna ata gəna kəma wunu jan nabe. Wunujam no gə kuzkuzi ben, kwaya ankalari har jlami ben yulhama jlamən əmdən. Wunan jam ane dawan, wunun janan'a, ane baran, wuna jan duriq bembe gə kuzkuzichi achi a jlamigi, wunujam har ya wanari daktegi ben. Wunu jan putku təna jlawamso putku ɛ nəlhichima aji koma na a cana kamo, koro aci jina aca varka kamon a wun ga jlawa ya gikotaci aki hee na aji ga varki kamona yaikori atlayi aɗak rawa danə da varki gaɗan afjagetən da da səmoɗana dafkam so ne tuwagu, afjanka a pata, acika tala vayan aci ye tala irikchi bam efjanye akci ɓari sarən, agaja are a baderi azu efjan, afjamso ɓuwa aci afjan, sai kərkan acimanko afjan gaɗaye palka palka, puksa tkari, gamagama puksatkori gama ɗomma. Achiye karken, akchimdo sərən a baderi azu, əmdi gaptakou tala nikagak ci you bena nusgaci a Baderim. a Baderi akci zam. To tala vayan akci tala vayak patan. To akcim dəno a kunakchno, bembe kabuduro gangajltikci doppana, kwadək patanəmna gabachi achi banareno akunuk femdono kəma dəlan ɗeng afjan akci no wakaptan kwaya duyakci bararet jlawaga təta. Dəlen gada aci ərditu ɗe aɗatkaram no ram aci duwan acaiko remsəno aci tadi ci kunan ti kwaya əmənka acasa na sai aci guɓa uktəriri aci dahwi kunuk duwa na aci vəm irgwadna aci dam ciciyi. Awun nəsgaci, aci nanka ma. Ankal na gari, atagən agari, acaa atagoma koro efjan, aci duwo wakaptəm kwaya achi ajlaməkəm yaye, acino ya təsarina sai aca aɗan, sai aci gayi deman sai aci ane ii ɗapci ɗapcina aci deke duniya na gaku bemco gaku na aci da gayi, efjan afke kamo ikamtena da jlamo bannan na deki da maka kala nəm sai aci gayi aci ika renna. To əmchono atu, amma a kunuk vayamdo talaye bembe karvatkari akfi kazamme har naiku kama karvan iri kari azu kwaya to əmdan əmdən ilhici ma ayi gari gafki kurva ka aca rawa, sai efjan. Akunək bemben nusgo efjana, afjamso yai korino aci duwo kata mayan kakci, kafjagatu, aci kata bangin kwaya-əmdan kotagaci ma bangin aci kata gagaren afjan, acimanko abzi anduno ankalən. To efjagetan ane dawan igdiye sai aci ju acivarkawo, aci ika be kala koro bengaɗe abakcimna duwon acidane. Koro iman bembe efjagetam duno aci jedu da jlami da mako kalau aci agiyi esku aci aiko. efjan karvan kəma kang efjan nikam karvan gunno kəma əfjan nabe. Durək duruk vayak patan be gəsgo karvatkəra kama afjanəm, efjamsuno nalhewun no ben duwo datle duwonin a kədak dunoŋ əmdano kwaya to acano aca kwetlta acal hecima tom cuno ben kaza tlawo, koro bew tlana efjau aca varayi vaya, ko mabaratən yaye datle kwaya uktlew tala tlak tlakdi kwaya aci tlayi dangwe jəjew datli pute. Atə duwo jin aroriye kal əmdino jəjakchi. Atə duwon achibo da ninariye achuju, uktleri ju. To karvan kəman kan efjan ayu nika kam. Dən jlawaamso ayu mabarən. Efjan duwo gaikici aci datapi ren to asagi ma remso uktleri dumma gakum aga kum, əmdan duwon zachi dəɗga kwaya. Amma aci duwonni gaikaci, aci damarit kiri kwayo idən yaye achi a gəna, aci jai varkak patan kwaya. Amma achi duwo gaikaci acha tərsasi jijen ee to awun raga a garəm ɓena uktlew gawa a kunək patam cuno. aci gawa gadau nanka duwon ayu agane efjan acimanko atagoma a kunək vayan dəkka. Amma kuzkuzichi benna achi da kwtiye kəma wunujam nabe. Amma ajlawina ga jlami karvan na əmdaniyyi desa buwansa sai afjan, bangin. Achino achi maita kwaya atkwakari de kəlapiya kəri tala damintəchi kəma kan uktlerim ajləkəm ya ye aci no datliki akori atiyau wanatkari. koro əmdən apibe əmdəna kweri gabata gagafi wunaŋ afjan na afu a rino na gandən fa. Sai achafgegi fa, ayi duwon de əmbaləmen ga kəɗi dunoriye əmcona əmco, ɓena əmbarəmetki kidado dunorən kwaya gə batam gandu wuniri akəmakəri gə batam. To amcono atamanko əfjan agane kəmaci nabe. Amma ben jlaranye kadanan acika majlaru, acika kwaɗam kwaya jlarən aci rawago, amma afjan gika aci rawu abzu uktleri kwaya atə kwaɗu. Efjan bangin wane əmdi danədil wuniri inunənjanka gafana sai ankal diye, sai de əmdən ɓena aci bata tatkəmfa. Na afjanno gəbza ankalənəm kwaya urakənka bata da gafu wunari dandəm. Sakko ma wunujək patan ma be waɗe Ʒnno əfjan duwon bunditu kwaya wujuriri kulum.